Mahaleotena misy fa le hoe tena mahaleotena tena tanteraky aloha hafahafa avao ze raha zay satria tsy misy olo mahavita tenany zao, tsy maintsy mila olo avao o ndra manao akory ndra manao akory. Tsy maintsy mila olo ho namany. Na ohatsy ataotsika hoe hiresaky avao zao tsy maintsy ilà olo iny. Fa laha mahaleotena tanteraky iha tsy mila miresaky amin'olo fa miresaky amy ty vatanao raiky avao. Ha! lasa adala zany hanao amizay.